Nevisha sira ukundi ndile kizawatire wampa siasa, siasa hasa chama chama cha mapinduzi kiche kuumana ngechi tetia nani katuba manezi wakate ya kurwa ke kwaio fyovu ndungolia muhumi mfoyo kwa viteta hata fo kaanziye mi savandura fo mtaini kwari jiandikisha kura pia wajiarisha ukaba kurutemvu sha chiongozi le fishi mtanzania vo kwa hio lazima ushike uchunguzi navepia veitia swafo kurilili lu changu weishaguliwa kwaingem watanga kundi sana hasa mambo ya siasa ngakundi sa